أفضل <hesitation> ارسال رسالة نصية لأن إذا بتتكلم في التلفون أنا وحدة كثيرة الكلام وأفتح مواضيع مالها لازمة وأضيع وقت أكبر ف… رسالة نصية.